Nurmalment mentre vadu a travaié l'ai sempre la müzica tacà, però ades al e ün periodo che düvertu YouTube e vadu a cercheme dë podcast, ades sun ën camin a cerché a senti ün podcast d'ün che ch'a cunte d'robe s'la storia, s'la storia dël nost pais o dë l'Europa